Ireto aby karazana flera eky é voalohany raozy, aveo lisy, avakeo lilà zay a mbola misy marigny tornesola avakeo benja ia.